Raha hanatono legioma ao anaty lafaoro a dia tetehina majinika izy a, arak'izay hitiavanao an'azy, dia hatsofoka kely fotsiny dia tsoahana fa tsy azo hatao ela be